Pasti kitek tu kan dak pacak men tanpa teknologi tu kan pasti idop kitek tu pasti butuh teknologi e kalo zaman wong dulu kan memang teknologi tu kurang dak katek malahane dak tek cak tu kan e tapi menorotku men di zaman mikak yang la modern pasti men tanpa teknologi tu e <hesitation> dak pacaksih apelagi tanpa hp tanpa listrik cak tu kan men tanpa hp misale kan wang yang kuliah atau yang e gawean ye di hp cak tu kan otomatis tu terhambat galek kan men dak tek hp cak tu kan teros kitek nak berkomunikasi dengen wang wang jaoh kan men dak katek hp pulek dak pacak dak tau kabar e dak tau e dak tau ye dimane cak tu kan intie kan men ade hp kan segalek akses tu lebe mudah lebeh pacak tinggal di telfon atau dari whatsapp cak tu kan tinggal di ini ditanye dimane cak tu kan pokok e men dari hp tu kan pacak galek apelagi kan ontok ontok anak kos hp kan e paleng penteng ntok ye pesan makan atau ontok ye e nonton nonton video karne kan anak kos kan dakte hak dak tek tv cak tu kan pasti e menggunakan hp tula wang ntok nonton nonton video cak tu nonton atau ape dengan pulek ontok wong kuliahan hp tu penteng ontok tugas ontok nyari nyari ap nyari nyari jurnal cak tu kan kan galek galek kan dari teknologi dari google cak tu kan teros e Listrik men tanpa listrik pulek kan dak pacak otomatis segalek segalek e ini tu terhambat dak pacak e ape <hesitation> dak pacak ngecas hp pulek kan men tanpa listrik dak pacak dicas teros nyuci ha contohe kan nyuci men nyuci men dak katek lestrek dak pacak nyuci pake mesen otomatis nyuci pake tangan nah masak nasi kan mikak wang mikak kan pake mejikom pake lestrek pulek segalek e kan dibutuhkan pake lestrek lampu lampu cak tu kan kulkas nah cak kulkas kan di pakek lestrek mikak kan ntok nyimpan mak makanan kolkas tu ontok nyimpan minom pokok e ntok nyimpan e makanan tu makin dak cepat busuk cak tu kan